Xhidina o'on hora oni xhinina ko nreluxhina ni dakuña diina, sé ¡ejem! Dokonina dexana nona xa muduna kuduna ha ka uxi te ka kom xa xa xhitona horá ñoo té kuini kana xakudu kana, naka kanixhi ka iño tena de kaku xakuduna dokoniná.